نون تعالج أي مرض خير ملي تتحكم في العقول تاع الناس, كي تعالج المرض راك تفيد راك تفيد في البنيادم خير ملي تتحكم في عقولهم, تتحكم في عقولهم واشا ادات انانية غي ليك مي تعالج المراض, تعالج ليك تعالج للناس تكون مفيد في هاد لرض